Hm, tio estas malfacila demando… Preskaŭ ĉiu koloro havas eh belan variaĵon, sed ehm la plej bela por mi verŝajne estas la verda koloro.

Hm, vespere mi verŝajne restos ĉe mia familio.